عندي عدد من أبناء عمومي وأخوالي، لكن العدد يختلف حسب العائلة. عادة نلتقي بهم في المناسبات والعائلية، أو اللقاءات -الو- الودية بين فترة وفترة، رغم إننا مش دايمًا نلتقي بسبب الإنشغال، لكن دايمًا نحب نكون مع بعض في الأعياد، أو الاجتماعات العائلية.